<hesitation> imbombo iji ndivomba, kivuluwe iji ndukujinokwa lakini, <hesitation> jinyamambo molosu, panga poivune ubosi pangisumbulaya mambo lola kama hako aki- aki- akikwisana nimbombo. Lakini imbombo jundinukwa sana une jimbombo jivindi iji- ijini jidyabie kusyule kuvoko ukwene ukusomela imbombo ijo. Imbombo jijiene <hesitation> jusiana namabo ga- gabiasara, ibiasara ndiasomie amambo ga- gakutavale ibiasara jijene, <hesitation> naa ipange ntie ndiwesake, ndi- ndi- ndi- ndinyanafuasi au ndivi ndiwesiki ni- nihera, <noise> au nikwane ukwakufuta ndivombe ibiasara. <noise> Ibiasara ju- ju- juju ndiasakile sana, <hesitation> toka vundiholwa ukuta <noise> ipange ndyetivomba ibiasara <hesitation> jejikunyumya, ukuma sehemu moja ukubiki jisehemu ijingi, na hatare habla, nanditengie amambo gasyule, ndikukumbuku u- umalyimu baba, <hesitation> atengue, ukumfundisa, amambo gabiasara kidoko kidoko wakati ntukunyumba. twavomba kibiasara indeme ndeme itsi nubaba, <noise> kwahiyo ihinu kira kyambikire ukuti une moja kwamoja ndiendelee ukujinokwa sana ibiasara. Na uvundi kwendelea ukuto kuvulongolo ndivo umbabani atingi ukubadilisya amawaso, ukuti apangi ndingile kumbombo ijingi, na ndiomaana.